Mbáa xu̱kú tsí wiphii nadxawuun phú géꞌdoo̱ ju̱ma̱ ri ma̱ꞌne. Ikhaa ñajuun nda̱yo̱o̱ mbáa xu̱wánꞌ, mbáa xu̱wánꞌ, <hesitation> xí rí ná mbi̱ya̱a̱ mi̱dxo̱ꞌ ná ma̱ꞌgee̱, ma̱tanga̱a̱, ga̱jma̱á xe̱ꞌ nakhúu̱ rí ni̱ke̱e̱, ga̱jma̱á xe̱ꞌ rúꞌkhue̱n ma̱ꞌkha̱a̱, ma̱ga̱núu̱ ná goꞌwóo̱, o xí rí ná <hesitation> ma̱ꞌgee̱ mba̱ꞌ mbo̱ꞌ, <noise> maske mbóó miꞌtsún gáꞌgee̱ mi̱dxo̱ꞌ ga̱jma̱a̱ꞌ, mba̱yóo ma̱tanga̱a̱ asndo guꞌwáá. Xkuaꞌnii ene̱ xu̱kú tsúꞌkhue̱n jamí xí rí náá rí niꞌnii̱ ra̱ma̱ján ma̱tri̱yíi̱, nadxawuu̱n mangaa̱. Mbíin nune̱ ñajun rúꞌkhue̱n, wiphii̱n nadxawuu̱n. O náá rí ñajuun, ma̱rasngáa̱ rí ma̱ꞌnii̱, ma̱ꞌnii̱ mangaa, náá rí ñajuun nandaaꞌ ma̱ꞌnii̱, tsetse tsetse tsetse ma̱ra̱tháa̱n rá. Ma̱ꞌnii̱, maríye̱e̱ꞌ ñajunꞌ, júwá tsí phú wiphi̱i̱n, kláse̱ xu̱kú tsí xu̱wánꞌ. <noise> xtáa i̱mba̱a̱ xu̱kú tsí mbiꞌyuu, tsiwi, xu̱kú tsúꞌkhue̱n mangaa xí ma̱ra̱sngáá, maꞌthán naꞌthée̱n, xí ma̱ra̱sngáa̱ náá rí ñajuun ma̱ꞌnii̱, xúgíí maꞌthée̱n mandxákuu̱n ajngáa buína̱ ma̱gu̱wíi̱, naꞌnii̱ wíphii xu̱kú tsúꞌkhue̱n mangaa naꞌne. O asndo mbáa guáyo̱ mangaa, none̱ máꞌ tsúꞌkhue̱n mangiin, xí <hesitation> xu̱kú tsúꞌkhue̱n xí ná ma̱ngrego̱o̱, wa̱yíí ma̱ꞌgee̱ ná ri ma̱ꞌgee̱ mbá viáje̱, <noise> ma̱ꞌgee̱ mba̱ꞌ ma̱ꞌgee̱ ikhín ikhín ma̱ꞌgee̱ ma̱ngrego̱o̱, ma̱ꞌgee̱ mba̱ꞌa kothon. <hesitation> ndawáá rá ma̱ꞌkhaa̱ máꞌ ikhaa̱ goꞌwoo̱, ma̱ꞌkhaa̱ asndo mbáwíi̱ xí rí náá rí nigíꞌnuu ña̱ꞌñii̱, ma̱ꞌkhaa̱ goꞌwoo̱ ma̱ga̱núu̱, maske i̱ndo̱ó ikhaa̱ pero ma̱ga̱nuu̱. Xkuaꞌnii none̱ xu̱kú tsí máján idxu̱ún mba̱a̱ ju̱mu̱ú na̱ndxa̱ꞌwáá idxu̱ún mangiin wiphii̱n. Xkuaꞌnii inúú xu̱kú tsí nda̱yo̱o̱ ikhúúnꞌ rí none̱ xu̱kú máꞌ xkuaꞌnii none̱.